أول شي برجع لأسبوع مضى وأعيد شغلات كنت أريد أعدلها وأقولها. ممكن أزور الأصدقاء وأتحدث معهم عن الأمور اللي صارت عشان أفهمها أكثر. بعدين براجع على الاشياء اللي كنت مشغول فيها وأحاول أستغل الوقت بشكل أفضل. إذا كان عندي موعد أو حدث مهم أكون جاهز له وأستعد بشكل أحسن ، وكده أقدر أعيش الأسبوع بطريقة مختلفة وأتعلم منه.